Gitar duu mi meeɗaali wadde ɗum, kaa mi ɗe anndi ɓoggi kaa; so hawrindini a tappii hokkan son. Non woni no njiirammi fiyooɓe ɓee ana ngaɗa. Ayyo, <laughs> ɗun saabotoo jonkaa so min duu mbiimi non. E jiile an ni non paamirmi.